जश मेट बाय ए से। टी हमें तेतली मूर्ति मरती बदले। टी से ख़राब ना ची आदे। से आछे ची आदे।